Nohaniko farany teo sa da sakafo mandraigny, igny sy raha sarotry fa ategna ambola mpianatry ty da vary sosoa miaraky ame atody avao, sosoa andrahoigny tsara tsy hanigny botraky, a alan'ny mamako io la botraky da gne laoky endasigny avao gne atody igny, anigny maimay tsara gne menaky, arotsaky amignao da avadiky indraiky mandeha da ao pare zany.